ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן די מידות, צו וויסן וויאזוי ער איז צו אנדערע מענטשן. וויאזוי ער פירט זיך אויף, און זיינע מידות. אויך צו ער איז א געזונטע מענטש, פיזיש און גייסטיש. מער גייסטיש דארף מען זייער וויכטיג וויסן. און נאך דעם איז דא זייטיגע זאכן. צו ער ברענגט אריין געלט, צו ער ארבעט, און, און, וויאזוי ער פירט זיך אויף איז די וויכטיגסטע באדייט.